Lu Mèssicu è un paisi riccu di culuri, Havi na cultura antica chi veni di li civiltà comu l’aztechi e li maja. La cultura indìgena si mmisca cu chidda spagnola e crìanu tradizioni ùnichi comu lu Día de los Muertos. La cucina, cu sapuri forti e speziati, è na parti fondamentali di la vita. La religioni e la famiggha sunnu ancora centrali, e li genti hannu na granni capacità di ricìviri òspiti cu caluri.